Dwamna na gwaka mwara ka zwab ba jim biba shina'a luga jim ba nu jim ko ba haga jim nyega <noise> duna jem, ba dina shamha bo, ba duna kuri habo nab duna biba daha ba wub na nab duna biba ha ziki yana yebi na'a zwala tha jim na ka zwala, ka nun thank, ka nun thama bikam bu frami ba zi jim na, ka surdi, ka sun ka zib nya dwamna yambo wumib dama yirbi ba bo na zwaba. Assgei ka dussuu ga na ara zwab bu titauma twe shim di, titauma hada an nuga ba nigi daka da ba zi kokariwa na yal zwaya sake yamba bin fa nyula en fa na eh a jana ye na zwab biba ye, na kwabib babe na. ka zwala zwamuya Evans a wam zititamba na birabah a gumnin ba bikam bi na she; eh a shinah, a zi illimiwa hana zi, hana gumnbin ba sake ka tuta barka. naka zwala fibi karatu lanitati yambo nigi na a gumdir jem a wab jim zwa ga'a, ka nyu mama, na ziji na eh a datir ihwana. ka shim kam wileh hagan mama ziki kibi gade ka faga na eh ka jana ga bala na neja jim na di a twe sham. <noise> arka tuta wuga yesu, naka tuta barka yambo dunye bikam bu yiba bamni biba fina bibi nah ba duna jem. ka tuwaga ta ba dunaga jim giga. en yu haga na yu juwa zwe hana shir na'a nya a tauro, a zir-wu nyina balah.

Bibah shi ya eh a yika gwajuta milna ba ha nya birka wuma ga nyaka nya ka tuwata zwabba jimbe yambo wumib dama nya ta haga zir jim giga ka tubi de. Ka jaba nya, ba hagan daka ki ka zire a ji yib ka yuwa <noise> shuma ka zwaba bamna a zikiya ka nuragin thama gana ga, ka nu thama sosai kanu thama bakam bu gumni nam mi ba zijimna ba luga jimga, gumnin jim shamha, ba gumnin zwab ba jem, gumninzika. haka ziza zi shi hala wai de, ba zu de naka gle zwaba jim ba zuwa kazib na, ka jaba nya.

Bab dura gana, na gwal, naka tuta bibu ba wabah a halau wi ki zir saki na a datir thwa buma ba tu kabra nyilwi ba fa kwalana abo eh ha kabri na. ka dange ta na eh bi a ze millah a zwabniba jem bikam bika zib nyadwamna batu kabra na eh a datir thwana, ba gundira zikka deleh nah, gumdira zikka jessu na ba zira fram na zikka jessu ba sake ba nuran thamana na eh <noise> buba nura thanka a yibibnah kabrina. naka zirwu kama taka tuta yibiah zizi kiba biba ha na she'anah ba yal frama ma mworba bu me a datir thwana. na danga tana luwan tuwa eh bi be.